öðlast nýtt líf í meðförum

við Listaháskóla Íslands verkefnið nefnist

en þar bjóða nemarnir óhóflegri neyslumenningu birginn með því að endurhanna notuð föt frá fatasöfnun Rauðakross Íslands nemendur byggja upp sitt konsept sinn heim eins og venjulega æfa bara venjulegt hönnunarferli nema þau bæta þessu við og ástæðan fyrir því er að okkur finnst mikilvægt að vera líka í tengslum við hinn endann líka stórkostlegt núna fyrsta skipti sem nemendur taka þátt í

alveg sjálfir

það er ekki mjög hlýtt og eru bara að flokka

kemur hvernig fannst þér þetta ferli að

endurnýta gömul föt sem eru

heilu efnin bara búta núna þurfti maður að sauma saman til að gera stærra efni líka ef það var blettur þá þurfti maður að sauma í kringum það

sko þau eru ekki bara að

föt heldur taka þau í langflestum tilvikum alveg í sundur og sauma aftur saman eftir eigin hönnun þau eru í rauninni að leita að sem þau geta notað en ekki

vinnur úr efnunum og allar græjur þetta er alvöru hönnunarferli

allt notað og harðbannað að kaupa nokkurn hlut ég er að nota mikið leður því mig langaði að nota pönk til að lýsa mínu verki mér

frjálst og allir geta gert það þegar maður sér það

það eru tölur sem sýna fram á að

framleitt þannig að þetta er bara svona hringrás

flest efni í dag eins og

það eru fáar heimildir til lítið af textíl hefur varðveist þetta voru allt náttúrulegt efni þetta er ekki raunin í dag því að fullum krafti í fyrra hún var tilnefnd til tvennra verðlauna á Íslensku tónlistarverðlaununum meðal annars sem bjartasta vonin og vinnur nú að sinni fyrstu plötu sem kemur út á vegum

en vildu koma saman og gera eitthvað nýtt

ykkur það hafa heppnast er því markmiði náð þetta er þyngsta tónlist sem ég hef búið til þér á að líða eins og það sé verið að kýla þig í andlitið þegar þú kveikir á okkur finnst fólki svona gaman að láta kýla sig í andlitið fólk elskar að láta kýla

andlitið fólk almennt hefur tilhneigingu á að líða vel í vanlíðan við höfum alveg séð það gerast hver og einn okkar hefur einhvern tímann liðið pínulítið illa og sett á lag sem lætur honum líða verr

og reynir að viðhalda henni frekar en að setja á lagið sem lætur þér líða illa öskrar ert með vesen

þér líða illa með einhverjum öðrum í hálftíma þetta er svo mikil losun að

allt í lagi að líða illa stundum og ákveðið svona læra að tækla það á uppbyggilegan og góðan hátt þetta er bara tilfinning eins og

taka við þeim tilfinningum rétt eins og gleði eða eitthvað annað og snýst um hreinan lífstíl við erum tveir í bandinu sem eru þá má alveg upp að vissu marki titla band eins og öll þessi gömlu bönd því við tölum

gegn vímuefnaneyslu og alls konar eitt til tvö ár

styðjum klárlega þann boðskap heils hugar okkur finnst gaman að standa fyrir það að vera rokkhljómsveit sem

samt ekki í ruglinu